Kes lakosa'na, kes nde laza', quesiyoi, per jwa'n mas naxe ndie jwa'n nde lakozey porke jwa'nba ndox kuaxey kon jwa'n blas rei'ya.